Yayemondetayave ñamaetako yandeye jare yaiparavotako kia nunga temimonde yamonde vaera ani <noise> yamondemondeiño mbae nunga temimonde opita kavi mbae <hesitation> opitaa yanderevae jaema ikaviko yande yaiparavo mbeguepekavi anita yaiparavo rairai jokua ara yamondeta ñaivae esa yajatako ñai mopeti <hesitation> araetepera ani mopeti yemboatiapera yata ñani ani mabaraikipera yajata ñai jukuraita yaeka temimondereta jokuae <hesitation> aretepeguara <noise>